أفظل ان يكن عندي مكتبة يعني شخصية تحتوي على جميع الكتتب، لأ <hesitation> يعني راح تفيدني بعدين، مثلاً طول ما أنا فاظي، راح اقرا من هذي الكتب وراح اتثقف، يعني راح تفيدني أكثر من المعارظ الفنية، والكتب يعني مفيدة جداً يعني للإنسان، و <hesitation> تفتح من عقليته يعني شوي.